ما نصحى يمد شوي بشوية حتى عشر دجايج باليوم، كفاية كبداية يختار تمرين يحبها حاجة تخليه يتحمس، يلجى <hesitation> شريك يتمرن معاه باش تكون الفكرة أخف أحلى، والهدف لازم يكون قدامه صحة للياقة طاقة جديدة هكي.